﻿Ebirumuruzyo ngaheka ebisumuruzyo bini ekyokubanza ekyisumuruzyo ekyokubanza nikyerikyungulha enyumba, ekyakabiri nikyerikyunguha e diru yayi ingayakesya, ekyakasathu nikyeri kyungulha eri- ejokoni yayi ingayatsumba nerithekera e family yayi ngabakiryakyi, ekyakani nikyemotoka yayi eyangakoleya ingayakolha